L'annu dumila e vinti è l’annu di lu virus ca pigghiau tuttu lu munnu. Si pensu a st'annu, mi veni in menti la genti nchiusa nni li casi, li strati vacanti e tuttu li putìi chiusi. St'annu nun fu fàcili pi tutti li pirsuni; tutti chiddi ca avìanu bisognu di nèsciri ma nun putèvanu nèsciri pirchì nun era possìbili, nun si sinteru boni.